<noise> jakaino ina ina kiya ina parang kan ngone bisa okia yang wo jasi okiali yang wo jasi parang <noise> onali supaya manga singia <noise> dokama iuti <noise> ona pemerinta kan mane manga manga bicara nege an kia ngone ne wa tanggapi nege ja loloa be de aje nako wo sala sala bisa bisa juga ina <noise> <hesitation> wo korban.